Fomba fanapahan̈a angôfo naka zen̈y beka izy tsy tsy arary, tsy m- tsy maratra. Karà ataon̈y ino ma zen̈y, tapahana mahintsy fo zen̈y tsy atao mibilobiloko. Avô amin'jay zen̈y tsy atao fôky loatra koa zen̈y, tsy atao fôky be.